بعض الأطعمة البسيطة اللي أحبها الأرز مع الدجاج سريع ولذيذ، المعكرونة سريعة وسهلة سلطة الخضارمنعشةآه، الشربة دافئةولذيذة، خذ مع الجبن خفيفة.